Mu zhewali zanci kur zanci jaana mu ɗi va jaana ta zha sinni ta kuza dadina ɗi layasi, ghan babu can ga mu ndaka ƙhina komiyu, a gaskiya ghan wa kwa khin kurdina, tin dama ghan wa kwa khin jaani wu ndaka ƙhina komiyu wu ndaka ltha ghan wa kwa khin jaani wu ndaka u'ma badiyanu. Badiyan sai khin jaana ghan wa kwa khin jaani wu ndaka ƙhina kabayu, kabi sai khin jaana, wu ndaka ƙhina to daa dai ya ƙhina pilinu wu ndaka ƙhina wa za wa taa daa mani ma ƙhina cica lthavayu, kurdina ghikhin lokacin bu ta jaani a wu layi jaana, taba wa ƙhina wuyanwani o o o wina, wa ƙhina zhatuwani wa ƙhinna ghirwina wa ƙhina tsuwana, wa ƙhina din yani bu wu layiya. To ɗi lokacin te ghan wa khin kurdina. To ghi khin wan ghi khin saara, hyin be yani caba ya ɗa ghan saari khin bu kurdin hyi laya ya fata'a kar hyina fatu, saboda khin we ta saara a layi bashina sai ta ɗa a layi ta ndaka ƙunyasi ta ɗa don Allah can gu bashi <hesitation> jubbun boni valthi ko can kaza lokaci harajina wa kuza va, <hesitation> sai dai hyina ndaka kwi wane hyina da ghiysha hyina da ghisha bashi kurdina hyina ba pula harajina to dama kurdin yan hyi layiya saboda khin wa p'a wa. Wa wa wa tsara wa dagya ɗi ghanwi kuma ghan wa khin kurdina wi tilla razina ko kuma wi tilla ya walanƙantawi, din yani bu wu layiya ghan dai wa khin kurdin wu ndaka ƙhinusi. Mani ɗani lokacin bu niyya di ka Warji yana'a daa daga ƙanniya Nasalla jin Ma'azu Mu'azu Ma'azu ni dani ta baya ɗa va pan dari da goma jakhi jakhi Jubbu ghukhin pan hamsi. Din zagyi ta ghumani babu bu jakhi khi bu jakhi wuti khin pan hamsin sai cani, can gwan waran ba biyiya saboda ta ƙhin lthin zuna, ko ta khin lthin wuyani bu hyi ndaka ɗa ta ribana tabaya faka ya ci kurdina, hyi ndaka biyi maltina, hyi ndaka biyi sodai hyi ndaka biyi kalwai, hyi ndaka <hesitation> duburna, dama duburni mani ɗani ma khin cani, to amma daga di hyi ndaka biya ya ɗa va waba ƙhinamu kaza, wa khinamu kaza, to ca ba har a ghani ti can can gwan ya fakhi bahyi caya ni niɗu lthadi ni ɗi Damani tuba ca ti subana ta pa nasi, sai ta p'a sisin kobo ɗi ghamai a ci nairi a ci pan khijji taga p'a pan khiji khin sule wuti ko ga sule raa. To daa kurdin mani Warji daa wa khin kurdin ma wa wa wa wa khidakhi damu wa hyi sunnu ba gaara saboda khin we'e din yani bu hyi biyi hyi ndaka muc'a wa kuza t'e hyina ƙiƙƙa wane tuba khinama dan lokacin buya muc'a zuwi pan fudi, ko pan raa khin pan jubbi, pan raa khin pan hamsi khin pan khiji, to pa sai wane da wane sai yada kikka ya da ƙiƙƙa wane ta ba khina zuna ƙiƙƙe ta ba ƙhina to ba ma bu ƙhina zuna sai dai zuwai. To lokacin te caba ma matsi kowine <hesitation> di warji yana'a ghan wa kwa lthaɗa zuwai to wu ndaka p'a kurdinu, don mani ca ba ma ɗi caba ʒuwai, sai kayani gma kayana'a sai hyi wuriyi lthi ca ba shinkafai ghan wa kwa khin yuuwi wi shinkafai ʒuwa, ʒuwi ca vurɗa kayanu Saboda ba ba ʒuwi ma kayana'a, ʒuwi hyi wai wai wai wi gyirakai amma kayana'a wa p'a kurɗina wa p'a sai wa kuʒa va a lthaɗi ʒuwai buhuni kaʒa a lthaɗi ʒuna a sapu murai murai pawai. Wa kuʒa va wi pi ʒaman bu kawaki buhuni ɗaali raa, to ce ga kayana'a a ghani ti yan kurɗin ba jijju sabodi khin we'e yani bu wu ndaka p'a wa ƙhinau ca ba kayana'a ma matsau ma ƙiƙƙau ma ma ɗati subana, kada ya P'iyau lthiƙan ya matsa ya Lthaɗau ya lthaɗi hyi ndaka p'a yan hyi ndaka myau, ko me ba wu nahyi kayana’a ko mi cinwayasi cigilluna sai wa kuʒa Va pan juɓɓi ɗin yani bu wu nahyiya sai wa kuʒa va pan juɓɓi, to ghan wa kwa khin wa kwa khin kurɗin mi ba wu ndaka ƙhinawa sai dai wa vya c'iyai Sai dai wa rawau sai dai ta nita rawa can kullum Sai wa kuʒa ko goruwai sai wa kuʒa va ta rawa goruwai a'a tani ta rawau, amma ghani wa khin cani Sai wa kuʒa a'a ta ni ta khin lth wali be Lthiƙamasi. To muna buju muna bujihyun kayana'a, kurɗina ta ba yan Layakai, amma pa Sai ma u'ma kappa dan wuyan pa ya u'ma amfanin khin, kurɗin sai gma va ya ƙhina Limai to wan ci ca wali gma hyi wali ba ri rinya mani dai ma sina lthi <hesitation> vinaghumu. Mani dai ma sina lthi ɗi Vina ghumu vinaghu gma mani ma taɓa kuʒa khi va wu wa p'a kurɗin gma wa khina Limai <hesitation> ai wu mbasu gma ai wu mbasiwi wu ghanu gma <hesitation> yan gwadakai, kai da ya ɗu va wa Lima ma wu ndaka p'a badiyanu ghan ya ɗi va wa Lima wu ndaka p'a badiyanu komi kurɗi nawi komi <hesitation> Jaani nawi ba hyi ɗi va wa Limau wu ndaka khinaa. To ƙayani gma va ɗi kasuwai ɗi kukusina ɗi kukusin gma sai ya niyya ɗa va tani ta ƙhina Limai ai wane bu ƙhina Limai, kai to dama Limi dana, ia kowini khin ƙamasi wi ya ɗa va, wane ta Limau sai ya ɗa a'a ɗawa ʒha wali ƙahyun ba hyi p'i Sinni gaari a ɗi Va kull ɗin bu ghi kari kuʒa khi cini ca walai to a ndaka ta masi to walla to diyunima a badi baʒiniyyai a hyi kuʒi ci Vurɗi ta wuwa lthiƙan ku Sai ya ba lthin ghulhuban ya ɗa Lhabuɗa Vinavuwi tasi, vari var daga Lthaƙan mi ba wa u'ma, ƙulyantin nawi, wa u'ma Lthiƙama sai ta vara kwi suban kwi tirasi ɗi varai, to kayani gma kayana'a saboda khin miya va tani a ƙhini limai wane a ƙhini Liman sai wa kuʒa va a'a wane ta limau a'a wane ta Liman.